لازم ألبس جاونت لازم أجيب قماشة ولازم أجيب مواد تنظيف مثل الـ ـ الصابون وبعدين أخلط الصابون مع قماشة التنضيف لحد ما أبدأ أنضف الفرن.